<hesitation> Fomba fagnamboaragna tiserta aminà coton ndraiky ai karahan'jao ai <hesitation> coton le <hesitation> namboly regny ai alaigna de avakeo am'jay o ahentigna aminà orinasa efa spesialy magnôdogno coton regny <hesitation> ho lasa taretry de izy avakeo kaofa lasa taretry zegny hoe azahoagna fila de <hesitation> lasa afaka ahodogno ho lasa lamba de le lamba vita aminanjy igny am'jay o alaigny agnamboaragna tiserta.